اول شي اقول له انه ممكن يستخدم تقنيات مثل مثل المهام يعني يكتب كل شي يبي ينظمه ويشطب عليه كل يوم ما يخلص بعدين انا اصحى ينضم الاماكن حسب الاستخدام يعني يخلي الاشياء اللي يحتاجها يوميا قريبة منه واخيرا يشوف اذا يقدر يستعين باحد من الاصدقاء للمساعدة عشان يكون العمل اسرع واسهل ويكون عنده حافز اكثر